woodi soobiraaɓe am hamɓe tati ɓe yahi ɓe jooɗi, ɓe bi hamɓe walaa ko ya'li ɓe be ɓanngal, ɓe manngata ɓe joɗay ɓe watta yidde, walaa ko ya'li ɓe gabaɗaya ɓe joɗay nonnon har duuniyaaru timma har bo ɓe maya ɓewatta, so nyannde feere ɓe ya'ri duuɓi talatin e joyi joyi, gooto bo ya'ri duuɓi arba'in, to ɓe ɗo yaha sooda nyaamndu killum ɓe nyaama, to say ɓinngel mo soorata nyaamndu may say ɗo yiɗi go'to ha nder maɓɓe hanko bo say o sali, 'kullum' to o wari o sooday nyaamndu say ɓinngel may waatanamo kusel ɗiɗi, tati, bo o jaɓata ceede. Nonnon nonnon ɓinngel may ɗo ballita mo, ɗo kyawtina mo 'kullum' nonnon say kaway nyannde may de o wali say o hoyɗi ay o yani nder ɓunndu ɓinngel may un tan wari burti ni mo, diga ɗoɗɗon say o fuɗɗi yiɗugo ɓinngel may, bo o sali yeccu go soobiraaɓe may, 'kullum' nonnon, 'kullum' to o yahi ha ɓinngel may say o joɗa o dinnga hirugo, say o jaɓa nyaamndu o warta, nonnon kaway nyannde hesitation say o noddi soobiraaɓe may o bi hanko fa o somi o heɓi debbo o ɓangay, say ɓe nanngi mo ɓe du'fi mo, ɓe farti mo ɓe bi a cuci amin, en joɗi en bi walaa ɓanngal anbo a yahi a tefi debbo jotta a ɓangay,'shikenan' o yahi ɓe haɓɓanimo ɓanngal be ɓinngel may.